اذا قدرت نولي حشرة في نهار، نخيّر نكون نحلة. خاطش <hesitation> نهار كامل و هي و النحلة العاملة. نهار كامل و هي في الـ الحقول من وردة لوردة، تلمّد <hesitation> الرحيق. و مبعد من تعاود تولي، <hesitation> دير العسل.